दूई हजार चोविश, दो साल तो खुणवारू रहे, तिन्डरामा, सेंशेक, निफ्टी, पलो-पलो काई-काई सेर मार्केट में कोई थे, लोग बाव भारी पैसा कम है रिया। दूई हजार चोविश, दो साल तो खुणवारू रहे, तिन्डरामा, सेंशेक, निफ्टी, पलो-पलो काई-काई सेर मार्केट में कोई थे, लोग बाव भारी पैसा कम है रिया।